Ani kaisa dol belai no hatai rwgwui berai mano. Tabuk swk jora bo kwbangma jagao berai faikha. Ang bono swngfru sakha bo kaisa jagao hati barsa tongo hinui. O hati barsao bo aroni chamung tomung tei kanmung chumung no swrwngo. Aroni borok rok bai kok salai o tei chini tomung chamung o bo bohrok no sawui khwnarwo. Bo sakha haste rwgwui kaham tei hamya tongo hinui tei amo rok no swrwngna bagwui bo jaga jagao beraina thango. Ani dol ni thani ang saimankha je hayung hatai beraina thangkhai kaham bai hamya chini lama o fainai hinui.